Lu passaportu è un documentu chi si usa quannu unu voli viaggiari fôra di lu propriu paisi nta n’autru statu chi veni datu di la questura. Pi esempiu si’ iu vulissi viaggiari pi visitari l’Australia, avissi bisognu di lu passaportu pi trasiri nta ddu paisi. Nta li stati di cumunità europea inveci nun c’è bisognu di lu passaportu, servi sulu lu documentu normali chi si usa nta lu propiu paisi.